Bal'záh náh ra manyní ni queity rchiglazdia ni nzhabíaz na zlua na ra-ra ran, ra sap', ra brau, es que nadi ntíexrumaa ntiuúl gí cun ra beld dyuú es que purzi ryuhmaa lanyí nyuú chi nxabé na t'iexmaa.